والله افضل طهي وتناول الطعام بالمنزل. يعني اقدر اختار مكونات واعمل اطباق اللي احبها. واتأكد من نظافتها وسلامتها. وانواع الزيوت اللي استخدمها. الطهي يعتبر تجربة ممتعة فيه نوع من الابداع بعدين الجو العائلي ولمة العيلة على فكرة الطعام. في البيت حلو وكثير كثير مميز في المجتمعات